<hesitation> צו אויפקלינען א פרידזש, וואלט איך קודם ארויסגענומען אלע עסן, <hesitation> דורכגעגאנגען וועלכע עסן ס'קען- ס'איז נאך פריש, <hesitation> נאכדעם וואלט איך געוואשן מיט ווארימע וואסער און זייף <hesitation> אלע לעדלעך אלע גלאז, אלעס- כ'וואלט אלעס ארויסגענומען און געוואשן, און געוואשן אינעווייניג, צוריקגעלייגט אלע לעדלעך און גלאז, און צוריקגעלייגט נאר פרישע עסן